. Icheche ame̱ ala mi isi me̱ mi tsi icheche me̱me̱ haan tso tsi, mi iyi izi ala bi no̱ o̱puo̱pu kalam iji alami iyiung iji me̱, amka lung kume tsi kali imaro eka mema hiaa, eeye inze̱ nze̱ eem kana ni bi ino tsi? Alena mba wi in kiyi inkiyi ya. Awo aloza dung. ya tsi ya. Alam awi inkiyi inkinyi ya ya na angba oki yo. Ho, dung ya tsiya ko̱ dung ya or ko̱ mleeta dung ya no̱ Aleena ma chue̱nze̱ ya mba wi kinyi kinyi ya mba ba yo atso̱ nichwi akleejo̱. Eejo̱ alam akame̱ ma kleejo̱ nini kam kalo <hesitation> ki cheek imaro̱ and akeeyi check imaro aleena, kana ni yaba ayo. Yegre inyi mare me̱ tsii nta neheyi ode maba ya wa itsi iche̱che̱ na cheche ana alam itsi meko. nka dung ya kali nabi tsi cheche ana ko. Asila e̱ndi cheche neeyi tsi? <hesitation> yi tsi cheche mabi mi like Ize̱nze̱ eem inyi ya bi tsi kam kalo kui aleena ma wa inkiyi kinyi ya may be even akung emuo. ake̱e̱ ku ta ohana ohana eeta ku meetsi eta bua adung aya. Yani ehee <hesitation> even akung yikpe onyi ki ba zi tsiyi aki awi yiekpe onyi onyi azi awa o̱lo̱za wa dung aya kana nung na ala zi yiekpe onyi me kana nibi no̱ aki ibi no̱ akpo otsitsi wo jra dim am tsitsi nta ijra do nta ha ni ehee ya bi tsi <hesitation> ki dimaro̱ ya tsi game aleeyi tsi game ame kana ni game alam kalung itsi ame kana nung na. Ya-ya-yuoro-imaror, aleyi-ah yuoro-marror-ameh eti-bu-kumeh, eti-bua-eiheei, eei-kikaaah deh-ikpo-anab-ali-imimeh-ana, ikwu-kpo meh ya-tchi-yah aleina-ali-mawui-kinyi-kinyi yaah, ki-tchi-gan-laaah kiki-check oon alor-tchi-ganlaah alaki-check-oh ameh, alor-tchi-alor tchi-tchi adu-aya-meh, kana-nibi-aahnor? aki-ba-nhor-akpai-yah, wa-nei-eheei, nze-zeim ibi-anah oohmah na-kpoi yanah kana-nun kana-nalor ahnor? akalor ahnor kpa-kpa, wa-nei-eibeei aleim omah-hnim kpa-kpa nah-but-eeh ma-dun-aya na-meh kana-nia-bi chwui-kali marror? aahkun-sah kpo-yatah neyi aah-chwuen-ze-beh-ne? eeh otah-no-ok, bakwa-tchi, ki-chwuen-ze and-aleyi-ah chwenze ameh, ikilei-nam-kalor aah tchei-ja-ada yah? aleyi-aah tchei-jei adah-ameh, nie muabli-maror beneh, akor-bi muabli-maror-meh nor-tchi-tchi ah-dun-ayah? so-that, kusi-kor, akun-si kam tchi-tchi tab. eehee isi-kor-tchi-tchi naah onu nam kalor abeleyi-maror yameh yah? keeh-na-yah mah? mba-blei-or-ya, omeeh-ba-go blei-yei-mehm blei-yehm, aki-jra-di-maror, omu-nyi-mu-nyi wah-akyi-ah-tchi-tchor iku, wu-jra-dim, ahm tchii-maror, eyi-tah dun aya-mehn tchiii, otah-dun aya-meh tchi atah-nei-eheii, ana-nei-na ma-bi chwu-nor-meh nah akun-na-meh-meh yah kana-neyi-ah bah-ayor? so-that aleina, yei-tchi deina-mawu-kinyi-kinyi yaah, ala-ma wui-ki-nyi ki-nyi ya-meh-meh, ni nam-kalor e-suppose ki-tchi tchor ki-ku? ya-tchi-tchor iku-mkiyi kale-eyi tchi-tchi kalor tchi-tchi ah-tchi-tchor iku abi tchi i-tche-tche meh or-ochiptchi wabalor-abi itchi . Ako tsi tq eeke nene na wq me ko nena nam tsitsi awo alerem me̱ cucung ina me̱me̱ ya inisi gba adowu ya but akung ina gba adowu ya inam kpa isi adowu ya alam itsi aleem me otsitsi wu tsi alo so that nka li ya bi bua gwadc ale me ya ni izi ala baa ifufe me ako otsitsi maba baa ifufee me ako otsitsi maba baa ifufee ta am ta fya kalo alam afya kalo ame̱ wa ni iziza ong izizong ame ali isi me̱ wa mueya gbong aya otibu icheck ong awa alo cheek ong ala chung aya me̱ kana nung na kana nalem ina Ala alung inanena alo tsitsi awi inkinyi inkinyi ya yabi tsi ki muble imaro̱. aleeyi imuable̱ marọ mẹ iywi eyim nena ni abi ichwi nena wi nene nona nee kofu wi dra dim ami tsitsi idra do. may be wi o jra adim wa dung aya tsi wa mlela adung ay so that konu nkalung inama nkakuna ino me̱ aya injanje alung aya injanje me̱ yi jra adim maro̱ jra dim ako̱ ira dim aleena mi ijra alo̱ kofu so that icheche ame alam kalo itsi me ichr che na alam kalo abi tsi ableeyi imara ya bleeyi ya bleeyo̱ ya ka bleeyo eem ino̱ro̱ gba adowu ya. tchi-tche-tche na-ki-tchi kali- morror-kun-noror ii-tche-tche anah-alam kalor ii-itchi anah-meh, ii-it che-tche oblei-ooh-dooh odoooh eina-yab, ii-tche-tche an-na-meh may-bi-alam-kalor, ah, nyeita-nor-gbogba-meh, yi-tchi kpeem akwua, iti-jra-di-maror kpeem akwua, alam-kalor ii-achi tche-tche ana-ah-na-meh, wa-du-ayah tchiii, yi-muabli maror, but akor-ahanini aka-hanini-ni-t-che-che-anah akwua-bi-nisi-yah, abi nam-kpa-isi-yah, but-abi-nor-kpa-isi, but-akun nor-si, ii-tche-tche ala-hnu-meh, akun-babi-bi-no hana-hana-yah, ki-jra-di maror, ohana-hana-yah, onu-na-gboh-gbah waaah ifufuie-meh, kala-la nnu, alam-mah-blei-oor-yameh blei, eeim-yah, ami-kpa-maba-blei-oor yah, jra-dim nedie-grepa nyi-ni-nyi waaah kala-ti-tchor, bleh-dim, amkpa-mabi jrador and alami-jrador-meh, waba-yanini-niki-ki-nyi waaah alarei wabi mu uruwor, ururwuor abi-kwim ururwueim-kpa abi-kwor and aki ururweim ikwor, wabaya-niniiih-izi-zohn abi-si and aki-izi-zohn-isi, wabaya-nini, ooh neina-neeh nah yeika-ni-nya-haaah meh-koh, eika-anah ala-yor-inameh, neina-nu-na-meh Waba-nu-yanini-neika-okpoi-yah, eika okpoi-nom onu-nayor-nama jwua-wu-tchi agor-meh, okpa-wa-ba jwua-wutchi agim, aka-jwua-wutchi agim, akwaaah, akun-nisi kowu, abi-nam-kpa-isi and akun-nor-kpa-isi, waba-yanini-izi-zohn abi-si and ali-izi-zohn-sis ah-meh, ooorh, woror-ameh ala-nyeita-meh-yaah-orwuo-ki bleiyi marror yaah etah kpam, non-meh-meh dimor-dimor, oueyi-ayah-non dimor-dimor-dimor-dimor-dimor-dimor-dimor-ayah-meh, inana-kaleyi orualeyi-ah bah-bleyi-maror eina-meh, yaba-bleyi-marror yana, abi-nor-si, abi-nam-kpa-isi, alor-ba-du-ayah-meh mlei-la kor dun-yah, dmkpa-bi mlei-la-adun-ayah kofu, alo-mu aba-si-yii yeji ala-ba-si-kofu-meh, kor-hagim eeehei neina-naaah-nah-na-diri-ri yichwu meh kob, amkpa, ba-mlei-la adun-ayah, aah neina-na-ma diri-ri-meh koh, iri-ri-ana-lamah dei-meh, neina nua-hagim meh-koh, kana-na bi chwui na-lor, kana-na-bi chwui na leim iri-ri-ana alam-kalor ikwun norn kali-maror meh ki-jra-di-maror so-that ki-dei kali-maror